Iyó ñayivi já ka ó ñayivi ja na ku vitna kaán vao jin steen ja siín ja ntasaá ma ini. yuan chi ka jó, ka jó ñayivi ja kanta kantasáma chi nasu in-nií sani oó vina te kaon steen te oó ja vina ni kan'ó jin te yujtne ja siínga siínga ntasáma ntsaáma inka kivi a siínga ka jó ñayivi.